Ty fanatanjahantena teaay tandroy hatao zane e amin'ny firene misy ahiko de tsisy fanatanjahantena hafa fa labôly io avao zane ty tia ay hatao satria io mba titezam-bata, fitezan-tsaigne, hitambara ame hanagne nama hananan-dongo. Zay zane tea ay aze io satria fihisagny mahafiritsy raha io.